Yɛbɛtim aatena a ahonu ɔmmam anaa? Daabi. Abrabɔ no a yɛɛbɔ no, aayɛ te sɛ sukuukorɔ. Ɔduru baabi a wobɛhu sɛ, wontim nyɛ bibiaa. Ɔduru baabi a wohwe ase. Ɔduru baabi a ne woasɔre. Ɔduru baabi so a, wofom kwan. Ɔduru baabi so a ne woatim aba kwan pa so nti yɛɛka a yɛɛka yi nyinaa no, ɔnyɛ nokorɛ da sɛ wobɛtim aatena ase aabɔ wo bra ara wo deɛ wonnu wo ho da. Ɔyɛ dɛ ara, wobɛyɛ adeɛ baako bi aanu wo ho a sɛ wote hɔ anaa woduru mpɛmpɛnsoɔ bi ne wokae sɛ woyɛɛ saa adeɛ no a, ɔtim ma wonu wo ho pa ara nti abrabɔ no deɛ ɔyɛ dɛ ara ahonu wom nti yɛnni nnipa bi a ɔno deɛ bɛtim atena ase aka sɛ meebɔ mbra aakɔsi sɛ wiase bɛkɔ awieeɛ a menu nho wɔ adeɛ biaa mayɛ mu da. Daabi, ɔnte saa ahonu wom.